யானைகள் நெருங்கிய குடும்பக் குழுக்களை உருவாக்குகின்றன, ஏனெனில் அவை மிகவும் சமூக விலங்குகள், அவை உயிர்வாழ்வதற்கான ஒத்துழைப்பு மற்றும் வலுவான பிணைப்புகளை நம்பியுள்ளன. ஒரு தாய்வழித் தலைவரால் வழிநடத்தப்படும் இந்தக் குழுக்கள், உணவு, தண்ணீர் மற்றும் வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து ஒருவரையொருவர் பாதுகாத்துக் கொள்வதில் ஒன்றாகச் செயல்படும் தொடர்புடைய பெண்களையும் அவர்களது குட்டிகளையும் கொண்டிருக்கின்றன. வறட்சி அல்லது இடம்பெயர்வு போன்ற சவால்களின் போது குடும்பத் தலைவரின் அனுபவம் குழுவை வழிநடத்த உதவுகிறது. கன்றுகளை வளர்ப்பதில் நெருங்கிய குடும்ப உறவுகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, ஏனெனில் அனைத்து உறுப்பினர்களும் அவற்றின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு பங்களிக்கின்றனர். இந்த சமூக அமைப்பு கடுமையான சூழலில் உயிர்வாழும் திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மந்தையின் வெற்றியை உறுதி செய்கிறது.